<hesitation> vida xa kono, vida xa kunyitunu xa ña ko ñnu ñwa ñnuñu wini ña ko ñi ñku ale grinako ñiku xa nwai nako niku <hesitation> ñndida xa ku ñdiniñu ko xa ñkaanu no ñdi ññi xa kundañinu, xa kundañanu, xa nxu ña diñti, ñwa ñkixi ko ñadi, ñatu ña vida ñida <hesitation> kida ñkadeñekenoaxi sinxo xe vida wa nku ña nkutu ñdiniñu xin ñneñu ñkula nxim ñkueñinu, ñxim ñmuñxo ñxim ñdañu, ñndida ñxu ñkida ñwa ñxu ko nxiñi nxu ñxiñu ñdanyi ññesu, ñkueñinu, ñkueñi ñda ñuni kada ñani ndidanu kuininu xa kutunu in vida wa'a.